अगर आप कखि सफर मां छिन अर आपते मुद्रा विनिमय कन। मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज कमण्ये करदन। त आप द्योखला कि भौत सारी जगा यमण्ये वंदिन जख करेंसी एक्सचेंज कने, मुद्रा विनिमय यानी पैसा बदल्लें ज्वो चि दुकान तमु मिलि जलि आपते। आपन ब्वोलि भई कि यो मेमु सौ रुप्या छिन, येकु कुछ जथ्या भी डॉलर बणंणां, सि डॉलर हमते दी द्यवा। या आपमू डॉलर छिन त आप तखि करेंसी एक्सचेंज वलि दुकान मां गेन, आपन ब्वोलि ल्यावा भई यि इथ्या डॉलर छिन अर येका ज्वो चि मेते रुप्या दी द्यवा। यनि मां आप मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज करि सकदन।